انا انفضل ان انا نكون رسام عظيم مش موسيقار عظيم. ودا لحبي وعشقي للرسم وانا وظغيرة، وكنت نرسم أي شيء، أي فكرة تيجي في ضماغي لازم نرسمها. وأكتر حاجة انحب نرسمها هي الفساتين، والـأزياء. انحب دايما نرسم فساتين أو نرسم أزياء، وكنت دايما نتخيل ان انا مصممة أزياء مشهورة وكابيري. كنت انحب برضه أي رسمة نرسمها بطريقتي ونقلدها ونلونهي، وكنت انحب نعمل لوحات انا وظغيرة. فأنا من محبي الرسمونحب نرسم برضه بالقلامة الرصاص.